أول شي عطلة سباعية مثالية تبدأ بجهوة <hesitation> مع الصباح مع فطور خفيف، نقعد مع الصحاب والعائلة وبعدها نخرج للبحر في الريف في الليل، <noise> نسمع أفلام نسممع موسيقى ن-نشرب هكي في العشية تشربوا شاي ساخن، <hesitation> تذكر ما أبغي.